هوايتي المفضلة هي القراءة. استمتع بها لأنها تأخذني لعوالم مختلفة وتعلمني أشياء جديدة. كل كتاب يفتح لي أبواب جديدة من الأفكار والشعور. كمان أحب أستمتع بالهدوء اللي توفر القراءة. فهي تساعدني على الاسترخاء والتأمل واشياء كثيرة.